إلا رجعت بسمانة الور، غدي نحاول نصحح واحد الأخطاء كنت درت، لهما بساط ولكين أترو عليا في السمانة لمن وراها، فحال نكمل الخدمة لعندي كاملة أومنخليهاش تابعاني، حيت فحال هاد السمانة غدي ضيع ليا وقتي <noise> لنقدر نستعملو أونخدمو في حاجة أخرى. أوغدي نحاول نعس كتر أو منبقاش نسهر في اليل <noise>